<hesitation> Fomba fikarakarana laoka ahazoana o- otrikaigna agnatiny akao a: de <hesitation> <noise> diovinao sara alongany izy a de <hesitation> arakaraka fomba tianao agnandrana ananjy na izy endasinao a na- de avy akeo ataonao saosy a na izy ataonao saosy de le saosiny igny a- le saosy agnamboaranao ananjy i am'zainy a ny tômaty mbanà tongolo a, sy de ataonao masaka sara am'zainy zany a mitambatry i otrikaigna azo aminanjy avy akeo, de atao masaka tsara.